Manga's apa situ sua'r ata bae laku, pertama gah lewing ngasang. Lewing ho'o gah laseng lami pake kudut teneng teneng sot manga wae't de kudut kokor ise ute, ute sot eme ngoeng tite sot kokor berarti ite gah teneng gah pake lewing hitu. Laseng kole ami gah teneng pake lewing ho'o ngance teneng wae, eme toe gah mai ende daku danong gah guna'n keta liha lewing ho danong gah kudut teneng ute. Laseng ende daku teneng ute gah biasa'n liha campur liha gah saung ndaeng poli hitu gah tumis kat liha bumbu'r gah bawang one'n bawang situ ngger one saung ndaeng hot kokor dite one lewing hio bo. Poli hitu gah gereng pisa menit kole gah, poli hitu gah cela's gah. Te suan gah cewe, cewe ho ata do keta guna'n, ngance lite kudu cero kopi eme toe kudut tumis bumbu kudut ute one wae hot ute hot kokor bo eme toe ngance lite tumis sangge'r taung nuru sot ngoeng dite